بصراحة أحسن نصيحة اتلقيتها كانت خليك دايما صادق مع نفسك. طبقتها في حياتي لأنني صرت أكون واضح مع نفسي أولا في كل قرار أخذه. النصيحة خلتني أكون أكثر راحة وإطمئنان. حتى لو كانت بعض القرارات صعبة. لأنني كنت دائما أمشي في الطريق اللي يحسسني بالراحة ويحسسني بالسلام الداخلي بالنسبة لي.